Jah, ei olõq vika. Maq lihtsält sai matõmaadiga testil katskümmend punkti saast, mis om peris halb. Jah, kõtt om ka tühi, nii et ei olõq kõgõ parõmb tujo parhillaq.